Gn fampiasa azy io oh! <noise> Alay gny fitaova ary fomba. <noise> Lafa tonga amin'izay gny fitaova ary fomba; <noise> da alay aby gny sary magnapita gn hafatsy; magnampita gny tatara. Da vita zay; da atambatambatsy.